<hesitation> Karazana zava-maneno vangoina ndraika a, iny zao atao aminà tagnana, de misy a batery a, igny atao aminà kakazo, sady izy a elektrônika mandeha courant-gna zany, de misy a ny aponga, kakazo amangoagna ananjy.